Ny volana Mai da vola ny fitsikitsikia lalandava la gnatsaiko ao voalohany lafa tonga ny volana mai da i zaiko fahatelo faralahinay zay teraky volana mai